जकेटहरु ले फरक फरक प्रकार का हुनान। यो ले मौसम, अवस्था, झानु पर्ने ठाउहरु हेरबटी प्रयोग गरिन्छ। जसो सामान्य तरिकाले शरिर को जगेर्ना कि लेखा चाइ पातलो जाकेट लाइबटी ले हुन्छ। अब जाडो को बेला चाइ मोटो भुवादार जाकेट लौनुपरन्छ। तसोइ लेदर को जाकेट हुन्छ, जो जनावर का छाला बठे बनेका जाकेट हुनान। यि बिभिन्न प्रकारका जाकेट हरु हुनान। यिनिलाइ प्रयोग गर्ने समय ले फरक फरक हुन्छ।